Ɪ pajukum am ci a manu agbu ɪshaku m di ʒen ji ki bye abe kyon wa kyenkyen bu a wapan a pajukum kifin tswen waa be kyenku ki jijia be mbya dan a koke kata ndafam jinni waa be kyen’u be mbya dan be ciba acikwan ba atsu badati ba atswen ba dati, ba aku badati ba bana tswen badati, ki bye a tsu buu wapan i ciɓa bara tswen a tswitswi do ki vou i do ki cin a basengon ba pajukun na ndo ki bye dʒun ya cin abe <hesitation> kinda ya cin <hesitation> abe <hesitation> basen tswen anyina hora <hesitation> knida ʒiken, a kinda-acio abon ʒiken, ba abon wa cio toh abe nyina hora be ci a baco baa nayi tsa butso ʒa agu aku wagi uka wasen tswen hun, wa ciri a baco kata ki bye a bana tson’i ba ji aji wama ci fin tswen kata ri ya bye a kmɗa hora. Atun u ri bye aku wa uka a abe kinda ya bye abon-acia be ciba a butso tswi tswi abu wama ci bu tswen wa tsa tsa be myi kata tsadʒu <hesitation> ndedʒwa bu kih ba a jo ci bua ki ajo wa gbe gbe bu pajukun ba a aku ba kih badali ci bua ki nwo be bu agu abon wa cio ayo ma mboa waa be dʒwa tswen koh bema a tsa a nama, koh betsa ashī numi, koh bou numi koh bema ya pyīn a cio koh bema ya uka, toh a bu watsatsa bu wapan baa bena tsa ki byeu ayo ba yo jiyia be mbya dan abu baati kyen sansan ki fin ka, ma ci bua tsa ba a pajukun pajukun ci abutso tsadʒu abu tii a abu wa tsatsa bu a gonnati a butso bu a abon ʒiken maci a bu wa tsaba mbafan a ba wuwa ba akyon wa kyen kyen bu a gon da, gonda hoa ci abutso bu agu a. Ba kmda ʒiken ba a knda-acio bena mbyai ʒo ki bye bu baa ga toh nima mbya ki bye mbyambya di bu wapan be mbya di ra kpokpo numa i jyi waa ko ke kata nayi kyen ba a coa, ma ci bu baa tsa hen baa da doh, ba mbya bye kala ka citi ki nwo be bu paa na tswen dʒun ki jiji geba ko gani kata ri tsaa ko ma age ba abu waga ci nwo be apa gara, abu wa ga ci nwo tson’u bu apa aga. A gu knda kuvyon ku ci tsadʒu aʒo bu aku wa u ka ki fin pajukun numa kuri we ʒo ku mbyan danm koke kata kyen sansan ki ndou aku ya bye pajukun, a wapan bena so hwan ki bye a tson wa tsatsa bu a pajukun baa ripye tsadʒu waa bena baku danra buyasa koh a gonnali be ciba ʒhenʒhen mbafan bube baa be fyen abu tswen, be fyen atson wa tsatsa ndo numa ra beri pwadʒu ya myi be yayi kwamcin ba ajiu siyasa ra be nya a tson wa tsatsa bu nasara toh tsadʒu i mbya a ʒhen wapan na tsara ba dati na ya ki cukon tswen. Ba abuu a state badati na ya abu federal bema ya yoa be yaa pantse nuu a pajukun abu wa ma ci bu wapan kata beri pan nde bu bau maci be gbe ʒhen wapan be gbedo ʒhen wapan be gbedon ʒhen wapan be hobe be ka abutso baa jinderi-jinderi ki don ki bahun ba a cukon tswen wa tite kure numa ra i ka ciba apa nai tsabu a kurna kurna natson bu atswen abu atswen wapan waji waa bena bau ra local government kafa a nwu wapan na tsai a bu wa ga be ci pajukun ba be ciba mikyin waa be mbya ajen be do dʒu jinì be gbosbo numa agu aku atoshi ni dori ku ya ki tswen wa kwakyi kwya mbya kendaa mbe mbya a fin tswen’a ku dan kai m ma bi uka ndi mbya bye uka toh ajiko na danyi ra ku bi uka ku mbya bye uka ku pantse nnu tii kuma nde vo ya na ku dan be pofan co kire, be pofan co kire be hwen abe adʒun pyina ya fo ma fo abe adi dʒun kyadʒwe ko rna fo abe adipa tswana, be po co waga gege beka kyena ya pyen be co wa hwa gige abu wa tsa bye uka ci ba nyaco atswi tswi uri dʒu co gi uka nyafou duu coa wa hwa gege ba. Ki jiji ge ba akyon ki ciu ba warito u ri kyen dage i re ya fofo ki kampo u ri ʒu ge ka ndo agara, ʒuge pwad ʒu ʒu ge shongege toh koti waga aʒo byen abu kuka tu pajukun ba numa ra ina tsabu atswen tanma na aʒhen wapan rikya numa be ci bye butso ki tswen tswen atswitswi waa bena tsa butso kiyo bena tsat butso a bena ji cin ki bye butso aji be ka kiyo numa bekai tsa butʃo aji beka tsaʒa a banci baa nado ki nyaken ina danra a wapan ciba a di mbya wasansan kati u ma ci nwu wapan waa uma cibe tson uma natson bu tswen waa u tsabu tswen toh u tsau ndafan jini ci kem u tsau ndafam jini naba aʒhen bi ki gongon hora be mbya abu ma ndafaan jinni ba be dam ji be ma dam ji yi baco aji ri kayayafij abye, abye kifin nnu ma kaya tsin nnu aji ma sa’an ba abyeciu ri nde di kati u mai tsa tson bu a siyasa koh bu gonnati toh u nghaa u tsaʒa pajukun. Abu wa ma ci bu bye u ka u pan nde bi bye uka upan nde bi ʒhen uka koh ma cia bu bye uka ba u ma du co be nde kwan’u giyo u nde bi bau gi uka.

Abu nai sepyu i bye a kadi i byee i ka doi don dan niya na gbende ba kuma i pwadʒu i nya bu tswen i nya tson i ma nya tson’a i du i tsa ya uka pajukun be fo vya u ma ka gi uka u tsa ba ko kani kata, ma a nwu wapan re, ma a nwukyon re u tsabau kata i jiji ge ba, kui dan yi be gi ndo be ku ma dan yi be kih ndo i be ra aʒhen wapan na ya tswen be na ya tsabuti, be ya na tsa fa kui ya dan yi ayoa ba ata’a dan kaika m ya budʒun m ya du wa tsaʒaʒa be pan vo pyin pyina tsadʒu m ci nwufun be toh numa ra aʒhen wapan maya be ya tsa fa be kyonkyon waa be ya mbyaʒo bu yii be ya shon pajukun ba huan be dan yi be dan be ci ʒhen wapan i bi tsweni be pan be ba vo pyma pyima numara ka tsaubu wajifia ci fin dou ba tsayi findou u tsa coa, tsayi findou ciri dam ra u tsayi findoi ciri dan ra u tsayi findou vin u fan pajukun badah ba apa u tsaʒau yo ra ka kyen ri kasen bu ri ku bi tsayi aʒhenʒhen’u ba ʒhenʒau ka fil fi ba padʒun ba tsadʒu waa bee kwan vo nau gi gan u du tson’a koh a baco ceu ra u tsaa toh baco ceu ba wai u ci nwufin bube ba amma be ceu ra u kan nwufin ba ra, u ka ce ʒhenʒhen a pujukun badati i mai mbya nyunu pyina aba du abye cu suyasa bari senator ba house of reps.

Abe a ʒhen house of assembly be tsaʒa ba pajukun be bi ba pajukun adipa tswana, pajukun dubu ndʒun, pajukun pana be dan toh nibe pan tsaʒaʒa ni pan ngyi bea niya tsa butu, ni pa keke ra niya, niya kwa ni du be, ni pan abu wa ne ne niya niya nya be kiyo ni pan aven wa kwakyi niya niya tsabu wa tsaʒa niyo toh a kenda bena tsa tson hun ta dan u nai tsa u na kyema nayi baco baʒende dan u ya u ya pantsei yo ra hun numa ra u tsauna yaya i pyen a tsadʒu waa wapan na tsa hun u ma tsauba aʒhen wapan rǐ dan yiu u ma tsauba ba ʒhenʒau ri dan yiu, be wuwa iri dan yiu toh akyen u ma kasen ri dan yiu toh akyen u ma kasen bi ndo a tsoni ma vini ra, jiji waa cia tson khan ba, cia tson khan ba a tson’u a tson’u nyo. U ya nyo u ma ya nyo kata u ri kasen bi ndo ti atson til ciia tson khan ba atson khan cii waa u na u yaya ra hun, atson tia u ma ya ati ma vin ra u ri kasen bi ndo atson nyo u ma ya anyo ma vin ra u kasen bi ndo. U ma ya, u ma ya ta bu gi hwan u ma nde hwan gi tii nde dʒou diu budʒun bia ndo ba toh u mbya u ciu tatoh wajinderi ba hun numa ra atson be yiu bw tson’u nyoa u ma yaa ya pambi bau gi ndo abua u pan bi ndoa aʒen u ri ciyo aʒen’u yo’u ri ciyo, aʒen’u ata fin’u ri cibe abua u pan bi doa akyen bema vyace be dan keke anwu ana apaja ra anwua tsabu kyahoʒo anwu’u awudu tsabu kyahoʒo, a nwuu ngya tsabu kyahoʒo, be ʒen jiu na ka koma umi kata ijiji butso wari apadz. un kuma mba nwuara kuri ba nwua ra apaji apadʒun ma mba nwu a’ra a sansan.